Unh vɛ kreye konte banke an wari besire a besi hanh ho wari a cɛɛ bezaa,a yɛra be tuan a cɛra ma n'ni.